Za bôka tia raha tsotsotra fo fa tsy araiky ten̈a <hesitation> mahasariàka mason’olo in̈y. De tiako ze ny karà ohatrin’ny nohentim-paharazana àby ren̈y. Fôtony ren̈y zen̈y hitan̈ao zen̈y hoe tsotsotra feky niasan̈a izy na karà’in̈y. Tsy andanian̈a raha maro be zen̈y. Ny <hesitation> môderna amin’izao bôka fa ten̈a maro raha mila atao aminan̈y.